Mam kan bɔta ti n dikɛ sakua ugera bii bisera e ti a dɛna sɛla ti mam la eŋa wan dɛ'ɛna ti solemiisi yi'ira ti pet la. Mam mam ka boti sakua. Mam wan loe la baa. Mam nɔŋɛ Sakɔɔsi ge n kan nyaŋɛ loe e n kan nyaŋɛ dikɛ e ti a bɔna n zi'an. Sɛla n sɔi ti n wan loe baa ge dagi sakua de la. Baa eŋa a tuuma zo'e ya. Magesi wuu fu san ka bɔna yire ge ti nɛreyoo san ki'ira na, a wan wese e. Fu san pugum bɔna yire ge ti nɛreyoo san kɛ' na, a san kɛ̃ na nuu baa la san wese, fu wan baŋɛ ti aai, saana n kɛ̃ na bii nɛra ti tu ka mina n kɛ̃ na. Sɛla n pa'asɛ de'e, sakua la pɔgepua daana ka suni ti a lɛm e ɛɛn hɛɛn Pɔgepua daana ka suni ti a lɛm sakua yese la ba yɛla la n zo'e la. Magesi wuu ba yeti sakua san iŋɛ bangira ti pɔgepua daana nɛ la ni tari daaŋɔ wa'am a bia la puan na. Yele-ana wa woo wa pa'asɛ bini mɛ. Bala n sɔi ti mam kan loe sakua la. Ma wan loe la baa.